निर्णय निर्माण की प्रक्रिया मे जो है सहज ज्ञान की बड़ी भूमिका का हो बी करे सहज ज्ञान को अर्थ हो भी करे अप नो व्यवहारिक ज्ञान है जो की समझ के आधार पे विकसित हो बी करे अब यो एक असो <noise> गुण है जिसे अप ण आगे आबा हाला निर्णय सही से ले सका। सहज ज्ञान जो रेवे वु अनुभव के आधार पर रेवे। मतलब अपण ने फेलि भी असा काम कर लया अगर अब असा काम करंगा तो यो होगो। अपण है याद रेवे। निर्णय मे सहज ज्ञान की बोत भूमिका होवे। अगर अपन ईके बना कोई निर्णय ला तो ऊँके असफल हो बाका घणा अवसर रे।